If you sick, you go to hospital they will treat you. Give you some medicine dem, you take medicine then you geh alright.